زرت باريس وكان متل ما توقعت، المدينة كانت مليانة ثقافة، واستمتعت بزيارة معالمها، وأكتر شي عجبني ومتل ما توقعته؛ معلم برج إيفل ومتحف اللوفر، مرة يميل، مرة جميل.